Ny zaponeky ndraiky zane ty raha fahatreavako aze teknolojia na de ko mbola kely aza ty anane de fa tarihie zarie ine mandra-pahalehibe ka le ze kely mbo afara le fa anarie io ka le zay zane ty raha hitako amae